﻿स्पीकर जो कभी-कभी नॉरमल पेनिस तो नॉर्मल दो तरीका की और एक कभी-कभी एक तो और भूत टाइप चाहिए रोबोट करेंऔर एक सर्दी खान सर्दी का फोटोक्योंकि थोड़ा।